Omugaso gwekyoma, ekyoma ekechikulinda ebintu, ekyoma echikufukisa ebintu <hesitation> ekyokubanza nekinyambakomubwire bwamusanankaho, <hesitation> nka amaizi nkago orbasodakuba mubwire bwamusana orba noyendaekintu echikufuuka muno muno <hesitation> Nekindi, nekiba nekiyamba ebintu butasisikara <hesitation> okusobora ba nkenyanja, orba doodo kezo ebintu nkebyo bwebikara mwekyoekyoma nebimala obwire bwingi. Tebusisikara bwangu. <hesitation> hati ahokiba nikiyamba munno muno ebintu kuba biri kurungi. <hesitation>